بصراحا نتصور نكون حوتة شيطان البحار, نعيش في المحيطات الكبيرا, في الغريق ونحب العومان بشويا بشويا وكأني نطير في وسط الماء, نحب فكرة إنه نكون في الغريق ونشوف في البحر وأنواع حيوانات عمري ما عرفتهم في حياتي, ونكتشف حاجات جديدا, شيطان البحر معروف مسالم, وفكرة إنك تعوم وانت مسالم وسط المحيط, تعطيك إحساس باهي برشا.